Ikhakhoogwe ologblua. moyakgore ani dalwe. igakhore, iya gio ame. llopegia wo itsi sallah. khozi salleh nani si sallah ikpa khuew yawo ikhakhe khuew yawona. ira dwi buta izi sallah iguamie mikele ogbor mtseme mior oguana ikhakhe fhio no olamanq. na. iyakhore. iyause male. ilesemale. nanokpa less, iyano heweke uome amiwaya le o. ena mua, efwe lomale ya dcdwe. egblua na. eyala eha like mare la. amato. maybe eminakho ma le elumi lago omi <hesitation> eminakho buto mamo omi ukpioli. ikhakuelionilela like we so okuahe guemo elesenamale male. makhahelena. iyakhore imuaegbor a ireyani ze kpakanyo. ikuakhe yanozekpa akanya. makhegbi ekanya nayo nimolesokpo anaze anuew malade uze kpakanga <hesitation> Egwuode-ikwo, male nonoya. then eminakhe enayana gul made. emale-iuguila yaligeme oya okhauare. igionoya guokpo irabokhia ka ogbe. nare mou õnoya ikhao ouaro yaage guima. domale. onoya okhamus abilitegoi khalo. abililegiolesa. ukwakho yowo oya gua amor lo that amo anina niona. itso omos. Okpo no kukus ogio. oya khielu aki obize. demalo. olekualo soso, olemososo. ono. tmosi oleme. llubo omosi. ogesowelo ilo. õno. omosi okuio ofa. okuemuo ono. oya olimilayale akuwe mekmion ono, omosina oloucua aga gii oya nighi kpakanga. so ono oya night bono. akanyana amome. ototobo tioliuo soso. okuo like, <hesitation> abililuemo ore egbe muoru. nireouaya gwoa, so okuorola anaya ekuhakhe ware elekpo loreruo oya uara itsema.

Ododakpo ohozi akanya uare. ikolelo yowa, itse lekua kalemare oh eketemere wa. magila. magokpo. makhaliyeme, emi mamie wa akanya. ododakpo oguare abilo nue akanya nilsole. itsa mionosomoonoya fa. oguare memehologuare. aba somemofa eguare ekariame. okare, sominofa onoya oliguare akale. smolosa. malucole sakpo, okuhakia. emuama time wo whewk niyade. noyaze munzekpekolor kolco eguanis momo, eliguomegwomulalawo eumama osnilelale re- ekpeuotor lau okuhakhokila omue. ekpeholor <hesitation> nabi emuamilagelenade nabayo khali lo ukphe na. nabakhọhw. sallanna so maya, fwa azumi. akha fluo na azumi lana. mamuo egekpeholor nima. yoha munokoko. makuellabi inaholo muno la ccolco magueme eni ekpokolor, maguomor emi ma yade nimaagarr lou unh kph nima rade maubo. Makhe wabi mayaci. munina ni opehor lor koko, itso nimaleze ayo ekpeti na kwi ikpeholor uh nadufhiominakut ifno ebadedwa mau. madono okpoto, mauehedono okpotila, marofele. kux okpeholor you uh ukpele ni maroya kanya amoenamaresomoma ofa. makuo, makakpa akanya noma gbe itsa khe mua magariama ona. akanya noma gbe. akha khe fama otsa mawakimala rue chio obore. nomaredemimayohade, mauakiemaga kuo aya okpeti nomare ku ekpeholor yo. uoma lilase mauki magaro dema nomayarelu ukphe itso naha fio na'azumina. omani maya ku unu unu kpolela nimagaroyi udo. ena ma. malianumimaya. ku. onukpelela. enomaya ku adoni ke, ukpele ude. niza ua. magele. amomayage kubmagedo. makue dema. ovokpa nima, ku. ukpele udib. nize- hia. magedo. magewamimayageku and okila ama obokpa obokpa lumaya ku. uuaani ussạ useaena nimano sia urebe na. o nukpne na skhole he ranode Amie anukpereya ma nimarerukpe aremi erukpere edie yama makhe ne abi marakhe rirese marage regba oni marage regbankanya re mahege baronakanyanare makhege mama abimarakhegerinani ikpegorokhe ghekoko rariri akarue eminakhe isavan nikisine okhakhesi kperi ikperieminakhe amoi ikperegage karo nabu uki eva nagube hakh egeni sallah onor kuwa makhege mama mareriabimarari runukpe nor gebade makhegeriabimarara khe geninani ikpeghoro koko nima rarare magenege demanimarade then onakhanya nimayera mareto to aro utso mageregiegbe mague nimarare onu ukpe nokuwa oni sallanokuwa norakhegedotone ma khemama abimara demah eman nimarakhege re rukpe nobade onu kpenobade rah. Rarimakhamemi demanetobor tuuo rariri eminanokuwa rore rageze gbi layer adudewe adamanu ima khegeyor iragegi emomemania nare mie ikhoni emina sti oni maraze stuo abo mar sti ayewerimakuw de akhemie onukpere makhadezidi vare enegbi layer nisera ekha khegbi sera meragi emome mari gbi stema marikere onoraghi mari keve rigbonayewe nitsema mama mama ronye ayie minakhe ayi ukwo mi ikpaba <noise> maruronye marerugbo marerugbo mareresi maresi adua <noise> woniukpe nogbio mausora <noise> namie oghena oge zukpe nor magemiu ukpe nogebade magebadua namie khemimakere otse maobo onukpenobade nimarakhege ro emimakerekpo nimahor oghena amie khemimakerekpo odiowo omuso yama <noise> so,